Rakôa zaho hianatra an de ra mila misy amino an de blozy de faharoy an mila managna cahier anô an mila managna penina anô anoratanô rehefa Tonga akagny de anô kôa an. Mila managna crayon.